Nun facissi nenti! lu jocu di li scacchi mi piaci quantu mi piaci acchianari li muntagni. Nun aiu mai jucatu a scacchi, forsi sulu quannu era picciriddu e me patri m'accatau lu jocu di li scacchi. A parti st'avvintura nun sapissi e nun mi ntiressa sapillu comu si putissi na pirsuna priparari mi stu jocu.